Kalau makanan yang dari olahan kelapa, pasti yang gue tahu ya, yang gue tahu itu diambil santennya. Cara ngambilnya nih, dari proses apa, <hesitation> tahapan yang lo harus lewatin nih, lewatin buat bikin itu santen nih, lo ambil nih, kelapa tua yang dari pohonnya, jangan yang muda. Yang muda, yang ada manis. Diambil tuh dagingnya tuh kan, daging itu kelapa. Terus, lo parut. Lo parut, jangan lo iris iris, nggak jadi santen. Jadinya, nggak ngerti, lo bisa kremian tuh makan kelapa doang tuh. Lo parut. Terus, lo bujak bujak deh tuh, bujak bujak aja. Pake tangan, nggak usah pakai kaki. Ntar bau sikil. Lo parut, lo peras pakai saringan. Dan air juga, jangan banyak banyak tuh airnya. Lo kasihnya dikit aja, jadi tuh santennya agak kentel. Kalau gue sih pernah bikin, bikin ini kacang hijau, wah kacang hijau, bini gue demen banget tuh kacang hijau. Proses bikin kacang hijau sih, lo bikin pakai jahe, terus lo rendem dulu tuh kacang hijau. Pernah gue bikin kacang hijau, gak direndem. Kalo tau kok nih kacang hijau keras bener kata ncing gue. Lo bikin kacang hijau, lo rendemin dulu, 2 jam, 3 jam. Ya iyalo, kayak lo makan biji karet lo kalo gak direndem, oh kayak gitu gue pikir. Bahannya sih gini, kalo bahannya bikin kacang hijau mah. Gula merah, terus santan, jahe. Lo beli seprapat aja, jangan banyak-banyak deh. Lo masukin satu-satu, udah lo rebus dulu kacang hijau nya, udah agak mekar nih. Lo masukin tuh gula merah, terus jahe. Nah mantepnya lagi nih, pake susu kalo udah matangnya. Tuh bini gue tuh kalo udah gue masakin udah gak kebagiaan dah gue deh. Kalo tau gue ademin nih di kulkas nih. Besok aja gue tanya, kacang hijau mana kalo udah habis sama gue ya. Bikinan lo enak bener ya. Ya lo juga inget-inget orang lah kalo kayak gitu, gue yang bikin lo yang ngabisin.